Quann m' scet 'a matin m' magn e m' piac, pecchè m' piace assaje. Allor m' facc semp nu bell cappuccin, poi quando faccio colazione 'a cas, solitament 'e fette biscottat cu 'a Nutell. Eh pecchè che fai te ne priv? Eh accuminc 'a matinat, 'a matinat nel modo migliore. <hesitation> Se invece vag 'o bar 'o saje che m' piace? M' piace assaje 'a brioche, però, no 'a brioche chell ca diceno 'o Nord, proprio 'a brioche chell cu 'o tupp, 'a sicilian. E poi vicino, 'na spremuta d'arancia e <hesitation> nu bellu cafè. Nu cafè bello intenso espresso e <hesitation> ca poj, quann però m' bev 'o cappuccino 'o cafè pozz pur nun m' 'o ber, 'o mettim dint 'o cappuccin ovviamente, cu 'na bella schiuma acopp. <hesitation> M' piace bollente, m' piace assaje bollente, <hesitation> e 'a colazione salata nun m' piace, nun m' è mai piaciuta. Quindi vag semp ngopp 'o dolce e <hesitation> pur quando viagg e vag nu poc in gir <hesitation> lì le abitudini so semp chell. Speramm che dint 'a vecchiaia nun cagnan, pecchè m' trov bon, me piaceno assaje st'abitudini ccà. Pur quann ero chiù piccirell 'o latte c'è semp stat e poj si proprj facc 'a dieta, giusto p' fa verè ci mettimm nu poc 'e thè cu 'e fett biscottat. Però insomma, nun è ca cagn assaje, 'e biscott chillillà integrali senza lattosio, pecchè song intollerante 'o lattosio, però chest chest m' magn e m' bev.